NIcah, nican tehuan tiquehetah mouihuicacah pilota, mouihuicacan ica pelota, aparti de pilota tiquehehtah turo onca turo can necah pichachonteh. o tiaveh tiquihitah pos gientes mahgaveltia ica pelota, tiaveh ompa uo ticahaviltia mach tlamach, plantuto tiquehgueta nochi plantuto tli ticualetah, ticualetah nochi gientes quicualetah maviltis ica pelota.